Raha mana hôtely mandray vonona aho zao de sakafo aniko amignao, magnano akone composè, <hesitation> ,jus, asiako yaourt koa amignao, da asiako salade de fruit efa vonona eo, amizay sy mila sahira e sagna gnolo fa tonga da manolotra vola avao da lasa.